אִיֵה לִמּוּשַארַכַה פִי תַּצְוִית מֻהִימָּה בְּזַאף, חֵית תַּצְוִית הוּא הַוְסִילָה לִי כּיַעְבְּר בִּיהָ הַמּוּוַאטֵ'ן עַלَى רַאיוֹ הוּא וּכּיַסְהַם פִּי صְּנַע לְקַרַאר, וּלָקִין קַאיִינִין נַאס מְקִיְצְוּתוּש סְוַא קַלַּّة תִّقַּה אוֹ אֶחְסַאס אַנּוּ صְּوْת דִיַאלְהוּם מַاكִידֵירְש פַרֶק.